Eeh la wakax ruu' la mee' <hesitation> en mi pensar pues han man xwii'ta wuu' pero en lo ke xwila' la waakax pues si nkit'alii kiwach kijawunaq la mee' ja'ar nawii' pa kuu' reh nkichila awuu' reh tikitohq'aam porque tan kajaam ke hat tib'iiq pa kuu' kijawunaq keh kii kit'aliim ke re' laa' kipaat y si hat nab'iiq pa kuu' keh kah ilacha cha awiij y xi'q'orjapa ruu' kijawunaq pues keh nkib'araj entonces re' keh re'ee nkik'axamaj pan ralaq janaj nkik'axamaj ke janaj pues richa'jeem ar taqee' nkik'axamaj ke keh re' re'laa' pues kiwib'al reh man man nb'anra ree' qa'sa taqee' keh entonces keh re' nkicha'jee janaj y nkaa ar janaj